kiirettä malttoi malttoi haastella nythän se kuuli samassa
jatketaan vielä Antti Lappalaisen kanssa näistä Liperin vanhoista asioista
mitäs sitten osaisi - mitäs sitä osaisi vielä vielä haastella
kai siellä oli semmoinenkin paikka niin kuin Karhusaari
Karhusaari on nytkin vielä kyllä se tuo kauppias tietää onhan se käynyt se on tuossa yli - yli selän tuosta tuossa on tämä kun on semmoinen niemimaa koko tämä Ruokolahti kahden puolen oli järvet tuossa niin tässä ei ukkonenkaan oikein harvoin käy lujasti kun ne on nuo järvet niin niin kun se muualla käy kovasti ja tekee vahinkoja - niin nämä järvet kun on kahden puolen niin sanovat jotta siinä ei käy niin kovasti vaan kyllähän se nyt aina jytisee vähän ja salamalla lyö mutta hyvin harvoin tuota kovaksi käy se nuo järvet ei niistä tule se ei tule yli noista järvistä kun on kahden puolen järvet no tuo Tutjunsalmi sitten tuo Rääkkylän puoli niin siinä nyt on salmi niin siitä joskus tulee kun on tyyni aina mutta pienellä voimalla se siellä siellä jo pui - tuota kovalla voimalla niin se särkyy jo sitten tulee jälkikäteen tähän nyt minä en kuulekaan nyt kun on näillä viikolla tällä viikolla käynyt ukkonen tuolla Liperissäkö kuului olen käyneen kovat minä en kuule se on niin hyvä olla kun ei kuule sitä jytinää en kun milloin salamoi tässä salamoi toisella viikolla niin se oli mökki valkeana sen näkee ikkunoista se oli valkeana myötäänsä niin meidän tuo muija sanoi jotta jytisee etkö sinä kuule minä sanon ei kuule - häh ei jytinää jotta se on ihan rauha niin on semmoiseksi se on kun on kuulo vähän niin
tiedättekö että mistä se Karhusaari on sen nimen saanut
en en tiedä sitä muista jotta olisiko siinä ollut karhuja ennen vaan en muista sitä en Karhunsaari se ei siinä on pari taloja siinä Karhusaaressa vain en
onko täällä päin karhuja liikkunut yhtään
oli oli täällä tuota tuossa - sanotaan tuossa Savon puolella niin siellä Leppälahden puolella on ollut tuolla aina ennen aikaan oli karhuja vaan ei ole tässä Roukalahden kylän seudussa ei minun muistini aikana ole ei ole ollut ah ei ei ole ollut tuolla sitten sanovat Savon puoleksi tuota niin siellä on ollut siellä
kertoiko ne vanhat mitään karhuista
no kyllä minä näinkin miehen kun se oli Taavetti Rummukainen Rummukainen oli tuota ja niin se oli tuota ja mekin sieltä seivästä vedettiin ennen sieltä niin minä näin miehenkin niin meni haulikolla ampumaan ampumaan semmoisella - suustaladattava ennen oli haulikko se mies meni se oli Taavetti Rummukainen ja älähän mitään sitten tuota - se ampui no karhu eihän se mitä siitä pitänyt mitään - semmoisesta suustaladattavasta haulikosta törmäsi päälle niin ja se - sitä sen pyssynpiipun sanoi hän - tuota telläsi sillä tavalla eteen niin ei kuin - suuhunsa otti ja puri litiksi sen no milläs ammutaan - niin ja siitä varri sitten mieheen käsi niin ja sitten se haastoi minulle ihan -- se varsi ja se se tuota - varni ja jonkin esineen sai siltä mieheltä ja kellahti selälleen se - mies sinne hankeen ja se tuota se tietysti näki ja sanovat jotta karhu se kun näkee kuolleeksi niin se ei sitten liikahda ja se tuota se luuli sitä kuolleeksi ja sitten lähti edemmäs - menemään kun ei hätyytellyt ja sittenhän se kuitenkin siitä pääsi pois ja ja ja sitten pihaansa ja se oli sen pituista ja ei näet karhu repinyt sen enempää vaan pyssyn piipun puri hienoksi niin no sitten oli sitten oli tuossa Lamminniemellä Hyökki semmoinen oliko se nyt sotaherra vai mikä minä en muista tuossa Liperin välillä niin se oli se Hyökki se tunnettu karhun ampuja se ampui paljon karhuja niin no ne haki sen ampumaan sitten ja sitten sitten no se ei ilomielellä kahdella käpälällä oli lyönyt metsästä tullut jotta nythän minä saan niin kuin senkin Taavetin tuota rutistaa ja ärjynyt tullessaan niin se Hyökki sanonut vaihdetaan rukkasia no se sitten tuli lähemmäs ja ja tuota siihen ampunut siihenhän se kellahti ja sillä oli semmoiset sitten jos oli useampi karhu tai - muut niin sillä oli konstit niin se viskasi sokeriharkot oli matkassa se rupesi sitä jäsöttämään karhu jos no hyökkäsi niin kuin päälle tai muun ja ei enää kerinnyt mitään jotta pyssyllä jo ampui toisen tai muuta niin toinen kun tuli niin se sitten olisi tietysti repinyt sen ja ei kerinnyt pyssyä ladata niin viskasi - en minä ollut näkemässä vaan sanovat jotta sen viskasi sokeriharkon se alkoi sitä - jäytää sitten imeskelee ja siinä sai pyssynsä sitten ladanneeksi ja ampui sitten senkin toisen karhun niitä kun oli aina useampi tullut aina ja eihän se se ampui paljon - karhuja sillä oli hyvä - karhukoira koira ja sitten sitten oli sieltä yksi mies niin se kulki se tuossa Lamminniemellä ja näin minä sen koirankin se oli iso koira hyvä karhukoira ja sitten se Hyökki oli siellä sisässä ja se sitten semmoinen tunsinhan sen miehenkin se oli - tuota käveli käveli siinä maantieltä tuli se oli tuolta Savon puolelta ja se koira näet oli äkäinen siihen ---- rupesi rupesi näet tuota kiinni siihen puuttumaan se se oli oikein vahva mies niin se silpaisi tästä ja leuasta ja repäisi suun auki niin sitä koiralta no tietysti - koiralle loppuhan se tuli sitä ja se Hyökki kuopaisi pyssynsä se olisi ampunut sen miehen vaan vaan tuota vaan rouva hyppäsi siihen väliin sanoi älä ammu ja pyssyyn hyppäsi niin sitä suututti kun hyvän karhukoiran näet olisi sillä keinon tehnyt oli sanonut hän olisi antanut isot rahat sille miehelle jos ei sitä tehnyt niin niin tästä näet silpaisi ja repäisi kurkun auki siltä koiralta ja minä muistan sen vielä sen koirankin siihen aikaan niin niin tuota ja miehen taas tunsin minä vaan se oli tuolta Savon - niin oli sanonut kyllä minä olisin antanut isot rahat ja minä olisin rouvana ampunut sen miehen kerralla niin suuttuneena kun semmoisen koiran näet tappoi tappoi tuota ja se siitä rouva näet sai estetyksi ja ja mies meni matkaansa ja koira kuoli eihän se mitä kun repäisi näet vahva mies näet niin se kun koira tuli ja irvisteli ja rupesi puuttumaan kiinni siihen ärhentelemään se näet repäisi tässä -- kurkun auki niin leuat niin se oli semmoinen ja se Hyökki oli se oli monessa monessa siinä karhujahdissa tuota niin se ampui olihan se - lehdissä jäljestä päin miten paljon se oli ampunut niitä karhuja vaan en minä heitä muista niitä lukuja se ampunut niitä niin se oli hyvä metsämies vielähän se on se pytinki elossa nytkin tuossa Lamminniemellä se Kupias sen myi se yksi yksi yksi yksi tuomari osti sen nyt sen paikan tuosta Lamminniemeltä niin se oli sen pituinen sekin
tekikö ne karhut koskaan eläville mitään vahinkoa
ei tässä seuduin vaan siellä siellä Savon puolella siellä tekivät repivät hiehoja ja ja - hiehoja ja lehmiä repivät niin
entä hukat
-- hukat ne lampaita söi pahemmin pahemmin en minä kuullut isompia eläviä syövän sitten tuota minun sukuani on ollut tuossa se on tuo Anttila se on Metsämiehen paikka nimeltä nimeltä on toinen paikka ja Anttila niin se minun minunkin setäni oli niin se oli ankara metsämies niin se oli ankara tuossa on lammi lampi on tuossa kilometrin päässä niin siinä oli hukkaa ampunut kun ne kun oli suustaladattavat pyssyt silloin niin se ei kuollut sitten oli verta vuotanut verta vuotanut tuota ja sitten meni tuonne lammin päälle isolle kivelle makaamaan no ukko meni sitten aamusilla katsomaan jotta minne se meni jo jäljittämään niin sitten se kun oli verta vuotanut oikein niin ja pakkanen niin siihen kiveen oli puuttunut kiinni karvoistaan se - hukka se kun oli - riuhtonut siitä irti ja ukko pääsi lähelle siihen ja se oli meinannut kirveen kanssa mennä vaan sillä oli sitten se suustaladattava pyssytottero niin sillä sillä ampui sitten siihen siitä sai ison hukan se ukko niin ja sitten niitä oli niitä hukkia niin ne ei syöneet kuin noita koiria koiriahan ne söi ja mitä niitä pienempiä - ja kesällä lampaita sitten lammaslaumat söivät ne teki vahinkoa lampaille ja sitten ne piti hukkajahdit ja tuota ja ajoivat ne pois näistä - kaidoilta kannaksilta huusivat ja ajoivat tuonne ne meni salolle tuonne isolle ne hukat niin ne
tekikö ne lapsille mitään pahaa
ei tässä seuduin tehneet ei ei ne saaneet eikä ne laskeneet metsiin lapsiakaan yksinään ei tehnyt minä kävin tuota tuota kun ei ollut aitoja niin minä ritkuttelin siellä metsässä kun lehmiä oli meillä niin niitä ei ollut aitoja ei läheskään niin tuonne Liperiin kirkon luo pääsivät lehmätkin ja ja me vyyhdettiin nuo salot jo aamusilla poikien kanssa etsittiin niitä lehmiä ja sieltä - ja maantieltä katsottiin jälkiä sitten niiden lehmien jotta minne päin ne oli mennyt toisen kerran oli Tutjuun päin menneet no me ei kuin jäljestä sinne ja tuotiin sitten ja tuolla puolenpäivän seudussa joutui lehmät lypsettäviksi naisille ne odotteli jotta eikö ne pojat tuo no tuotiinhan me kun löydettiin vaan eihän ne ja sitten kun oli täällä niin paljon käärmeitä no ei näet minultakin näet korjasivat kengät se oli niin tarkalla ne kengätkin niin niin kun loppui nuo lumet niin silloin - kengät korjattiin aitan vintille juokse paljain jaloin kaikki ja niitä oli käärmeitä tuolla salolla niin hitosti silloin ja ei kuin paljain jaloin mutta ei onneksi pistänyt näet -- ja ei annettu kenkiä ennen kuin syksyllä kun alkoi jäätää maa maita niin se oli niin tarkalla ne kengät jotta ei se piti paljasti sitten ne kun likaantui nuo jalat ja muut noissa rapakoissa niin se sitten päivä hakkasi niin se oli niin kuin kuppihaavaa täynnä ne ne sitten tuota ne jalat no sitten naiset minä oli silloin helppona niin tuota ne vei saunaan sitten kylvettämään niin minä en lähtenyt naisten kanssa ne ne kun kylvettikin niitä oikein ja pesivät niin se oli semmoinen ölinä - saunassa ne - sitten se hakkasi näet niin niin minä sanoin minä en lähde kuin isän kanssa ja miesten kanssa kylpemään jotta nuo naiset hakkaa vastalla - niin se on semmoinen leikki ja niin kuin oli no sitten minä isän kanssa ja muiden kanssa niin niin minä tuota lähdin kylpemään ja ne naiset olisi ottanut aina väkisin kylvettää jotta ei miehet saa niitä puhtaaksi kun se oli kuppihaavaa täynnä ja niitä näet hakkasi niin kun rapa meni niin ja siellä töydätessä niin se sitten hakkasi hakkasi tuota päivä sitten niitä ja niin sitten on saanut elämässään olla jos jonakin ai voi ja ihme se oli ne käärmeet kun ei pistänyt edestähän ne pakoon vain lähti jos sattui jaloissakin roiskahtamaan vain niin ne lähti pakoon keppi meillä oli kädessä semmoinen keppi niin sillä hätisteltiin aina vaan töytäämällähän sitä piti panna kun ne oli pitkät matkat aamusilla niiden lehmien kanssa töydättävä niin sitä sai tuonnekin Liperiin ja Tutjuun niin Liperiinkin se on kymmenkunta kilometriä sinne ja samoin on tuonne Tutjuun ne kun oli sinne mennä vaartaneet niin syöneet pitkin maantien varsia ja ne piti sieltä etsiä käsiin kyllä sitten oli kyllä sitä oli
pyysivätkö ne ennen noita hukkia ja karhuja millään verkolla tai keihäillä
tuossa on tuon Tolvasen luona vielähän se on nytkin hukkahauta on niin ne pani siihen syötit ja sitten päälle pantiin tuota sen haudan päälle semmoisia - ohuita risuja ja muita ja sitten syötti pantiin sinne pohjalle niin ne semmoinen syvä hauta oli sitten kaivettu ja se on vielä nytkin vähän on siinä haudan tapaista niin se näet kun meni ottamaan sinne niin se pudota rumpsahti sinne no ei kun sitten - ukot meni katsomaan siellä hukka on kirveen kanssa otsaan niin semmoista se oli ja se saivat ennen monta hukkaa tuosta tuosta tuon - Tolvasen luota miten mitä se on niin sillä keinoin ne pyysi niin ne Hukkahaudaksi ristivät se seudun ja siinä on se - hauta ja sitten oli siellä lähempänä se talo jossa siinä on naapuritalo jossa tuli hukka tupaan ennen niin se tuli koiran jäljestä tuli tupaan ja minä töytäsin uunin päälle sieltä uunin laidalta katsoin kun koira vain pitkin ne oli pitkät penkit tuvassa niin sieltä töytäsi vain hukka tapaili noin koiraa koira helppo koira niin se työntäytyi työntäytyi vain sinne ja töytäsi sieltä pitkin - semmoista se oli ja niitä oli hukkia silloin siihen aikaan kun minä olin helppona niin siinä näet kun tiesivät koirankin olevan ja koira haukkui tuvassa niin ulvoivat siinä ikkunan alla ja ei ei pyssyn näköistä ei kuin kirvesmiehiä hei voi kyllä se oli
oliko niitä useampia koskaan yhdessä hukkia
oli kolme neljä aina oli siihen aikaan ja niin oli ja ne ulvoi tuosta ikkunan alla niitä oli oli niitä hukkia oli
oliko hirviä paljon
vähän oli ennen aikaan hirviä nythän niitä on paljon vähän oli ei niitä ollut hyvin paljon siihen nähdenkin kun ne nyt ampuvat syksylläkin paljon hirviä ja nyt on niin julmat sakot siitä - eikä taida päästä kuin linnalla niin tuota ennen oli - rahasakko vaan minä en muista se ei ollut monta tuhatta se se se rahasakko niin me veljen kanssa tuumattiin jotta tuota ammutaan vain ja syödään jos saadaan tuota niin syödään tuota hirvi suihimme jotta se oli salaa silloinkin ne otti virkamiehet pois tuota niin - siitä jäi tuo Karhusaari kesken sen haastaminen me mentiin siihen metsälle metsälle sitten ja älähän mitään sitten oli siinä yli salmen sitten mies yksi Kilpi tunteehan se tuo kauppias tunsi no me mentiin sitten ja se oli edellisenä päivänä niin se oli siitä yli salmen lähtenyt se hirvi uimaan ja hän veneellä souti niin sitten airot pieksi otsaan tuota kappaleen se sitten sillä oli ollut kirves ja muu niin niin tuota me ihmeteltiin jotta jos se kun ei kaatanut siltä venettä sanoi hän sitten kirveellä löi loppuja kun sai vähän tainnoksiin ja sitten sitten tuota kuljetti maihin ja nylki sen ja me sitä koiran kehnoa niin ei - oltu saada ensinkään metsään jänistä ampumaan no - leppäpehkot oli siinä rannalla niin se ei kuin siihen mentiin se koira siihen ja ei lähtenyt metsään ei no siellä oli tiinussa ne lihat sitten kun mentiin katsomaan ne oli lihat tiinut no älähän mitään sitten me otettiin riimuun ja pois siitä piti mennä toiseen saareen kun ei koiraa saanut ajamaan jäniksiä ja sitten me mentiin sitten siihen siihen sen asuntoon niin sanoi älkää virkkaa mitään minä hirven tapoin siellähän ne oli lepikossa ne lihat tiinussa sanoi älkää virkkaa mitään sanoi no mehän ei virkota siitä mitä me ja tuttava mies eihän se mitä minä sanoin syö vain suuhusi ja antoihan se meillekin sillä metsässä käydessä siitä ja se sai syödä ne lihat lihat suuhunsa ja tappoi sen iso hirvi oli kehno siinä ja no ei kun sitten akat sitten vallesmannille kielineet jotta siellä on hirvi siinä Karhusaaressa tapettu tapettu siinä salmessa no se oli tuttava se Chydenius meille ja muille oli hyvin semmoinen rauhan mies ei lähtenyt väkisin sinne menemään no eihän se viimein kun tulivat ja pakottivat menemään se meni siihen taloon ja se isäntä oli juoppo mies niin ja sille kelpasi - nimismiehellekin - ne rupesivat no se sanoi nimismies no onkos täällä hirvi tapettu ka - kuka sinulle on sanonut semmoista no - on tuoneet sanoja minun piti lähteä tarkastamaan sitä jotta on tapettu ja hirven nahka mekin käytiin koirakin meillä niin se töytäsi vain riihen oville siellä hirven nahka siellä riihessä hirven nahka ja sitten sen isännän kanssa ryyppineet ja sanoneet isäntä sanoi ole hupsimatta sanoi mitä täällä on tapettu jotta eihän täällä mitään ole mutta se kävi ja meni matkaansa ja ja eihän se sitten lähtenyt - niin niin enää akkojen väellä no sitten oli Gyldenköhän oli nimismies vai mikä oli tuota niin sen sitä ennen ja minä olin helppo poika sitten ja isä sitten ukko oli se rihmasilla pyysi ja kaikilla noita lintuja ja rysällä pyysi peltopyitä sitten tuolta -- tuolta tuolta pellolta ja ruisaumaan tuota no sitten ne oli kielineet sitten se oli se Gylden sanonut jotta tuota tuokaa kyökkiin kun saat jotta hän ottaa niitä lintuja ei pidä tulla tänne jos muita ihmisiä sattuu ja - vie vain naisille sinne kyökkiin ja se vei se ukko aina minä muistankin vielä sen se oli - yhdeksänkymmenen seutua se eli se ukko no älä mitään sitten sitten oli tullut tullut tuota joku mies ja sanonut viinaa keittävät heidän ihan tuota - tehdas on tuossa salolla jotta viinaa keittävät siellä ja tuota lähde tarkastamaan sille Gylldenille no eihän se mitä sanoi onkohan tuossa perää jotta ei hän kehtaisi - no taiten on no sano sille Gyldenille tai sille miehelle otti sitten niillä kun oli ennen nuo piiskat ja pamput seinillä niillä nimismiehillä oli ja miekat no sitten otti pullon sieltä taskustaan ja sille miehelle tarjosi ja sitten se ryyppäsi no vieläkö lisää no anna toinenkin vielä ryyppäsi no se ryyppäsi se mies mutta se kun oli mellin silpaissut sanonut kerran sinulle kelpaa niin tässä on sinulle antoi selkään sinulle ja sanoi tule sinä toinen kerta semmoisia tarinoimaan kun sinä - itsellesikin kelpaa niin ukko sanonut en vasta lähde antoi selkään minullakin ne nimismiehet ne löi ennen niin sanoi mellin silpaisi seinältä ja antoi selkään sillä lailla sanoi kyllä minä en lähde no sitten sitten tuota niitä ukko vei niitä eläviä kun se oli - sitten oli semmoinen rauhoitus aikaa oli niillä jo lopulla niin se vei rauhoitus aikana niin kyökkiin vain käskenyt - viemään ne keitti sitten ja söivät nimismies siitä mutta sanonut älä tuo tänne jos vieraita sattuu niin hän ei silloin ota ja kutsui vain niitä lintuja ja keväällä pyysi näet niitä - pälvistä kiima-aikoina ja kaikkina se ukko se oli ankara - ja sitten sen isä oli sen ukon isä isä hyvin tarkka ampuja se oli tuossa kanavan luona oli sodassakin silloin vaan minä en muista Ruotsin vai kenen sota se oli tuossa Joensuun takana niin se se oli hyvin tarkka ampuja niin se tuota sitten siellä oli ukko sodassa sen sen minun setäni vanhan ukon isä ja mutta sitä minä en tullut näkemään niin se oli hyvin tarkka ampuja no sitten tuota se ei olisi raatsinut niitä ampua sinne jokeen - joen ylikään ja siitä lehtilautoilla - lähteneet tulemaan sitten se vihollisen puoli siihen niin siihen olisi pitänyt ampua no se ukko niin sieltä sitten siirreksessä ollut sitten piilossa ihan jotta ei ruvennut ampumaan ja sitten sitten semmoinen kenraali hevosen selässä se oli pakottanut ampumaan se oli pakottanut ampumaan ja siinä ennen haastoivat minä minä en ole nähnyt niitä vitjaluotina ne oli ollut vitjaluotina ja se kenraali oli ajeli sitäkin ukkoa kun on hyvä ampuja niin ampumaan mutta sanoi sanonut enhän minä raatsi ampua ihmisiä jotta minä olin olin vaiti siitä vaan kenraalit kun tuota pakotti niin pitihän sitä vain - ampua ja sanoi sanonut sitten se oli vain haastanutkin sen setäukon niin se ajanut se kenraali ja pakottanut ja sitten ampuneet siltä se vihollisen puoli ja tästä huiskahti poikki hevosen selässä niin se ukko oli sanonut nyt siitä päästiin jotta hevosen selässä kun sorkat huiskanut sen ratsun selässä tämä puoli pudonnut maahan ja se siihen meni ja ei ollut sitten toiset ei olleet niin pakottaneetkaan kuin se yksi yksi sitten pakotti - se oli näet täällä täällä tuota vaan minä en nähnyt sitä Ukkoa se on vain haastamista ja setäukko näet se setäukon isä no se oli toinen pitänyt kymmenpennistä niin tuolla ja rihlalla ampui siihen tuohon kymmenpenniseen pitänyt on syrjästä niin ja toinen sitten rihlalla ampui siitä kymmenpennisen niin tarkka ampuja no eihän tavallisesti tavallinen ihminen uskalla ruveta pitelemään jotta toinen ampuu siinä siihen kymmenpenniseen ampui näet niin tarkka ampuja pois siitä sormet niin - se näet sielläkin sodassa niin niin ne olisi näet ammuttanut sitä vaan se oli näet ollut niin sääliväinen jotta ei ruvennut ampumaan ei kuin suuresta pakotuksesta niin niin se oli se on tuota meidän sukumanni on tuossa monta - miespolvea ollut metsämies niin ja hyvät ampujat sitten niin on kyllähän sitä minäkin ammuin paljon vaan vaan en minä toki semmoiseen sattunut jotta olisin ampunut ampunut kymmenpennisiä jotta toinen en olisi uskaltanut niin niitä on niitä - vanhan ajan muisteja ja muistan varmaksi niin ihme se on ne ihmettelee nuo kun ihmiset jotta miten tarkka muisti minulla on vielä näin iältään toiset kun on minunkin ikäisiä täällä - tunnettuja on paljon niin ne on Paiholaan vieneet ei tule pihassa - vaan minua ei ole tarvinnut vielä viedä minnekään laitoksiin minkä nyt taudin tautta aina tuolla sairaaloissa ollut niin keskussairaalassa olenhan minä ja tuolla Liperin - kunnansairaalassa olen ollut
tässä lehdessä on että te olette kanssa ollut tarkka ampuja
no kyllä olin minä jokseenkin vaan haulilla enimmäkseen en minä vähän minä rihlalla ammuin kolmekymmentäviisi latinkia oli tuossa vyössä minulla niin sitten tuolla kun silloin kun me ammuttiin tuolla tuolla yli selän toisella paikalla niin silloin kuusikymmentä jänistä kun ammuttiin ja nekin ketut kaksitoista niin minulla oli tuossa tuossa sitten kolmekymmentäviisi latinkia oli tässä ympäri vyössä niitä - kotteja täyteläisiä niin minä pidin tuossa sitten jotta kiireellä sai aina kun me ammuttiin sitten se kettukin meni aina louheen kun tiukan näki niin koiran ajaessa niin me ammuttiin mistä nähtiin niin - eihän se sieltä kaatunut miten vaan niin sen minä aina päivässä annoin niin tyhjäksi sen kolmekymmentäviisi latinkia tuosta vyöstä niin sitä ammuttiin turhaan turhaa tuota se koira enempi kiinnittyi sitten ajamaan niin tuolta etäältä kun juoksi niin me ammuttiin vain missä nähtiin niin sillähän sitä meni niitä latinkia ei ollut niitä ja sittenhän niitä tuli ihan eteenkin koira ajoi niin siitä kaatuihan se sitten vain vain niin paljon kun - tuli ammuttua päivässä niin niin tuota - se tyhjään meni paljon ei ne vaan tarkkahan minä olin ampuja viimeisen ketun ammuin se oli se koira uuvuksiin meni vielä haastan senkin tuossa oli Liperin välillä ja me veljen kanssa olimme metsässä ja sitten koko päivän ajoi se kettua se koira ja ei hellittänyt iltahämärä oli jo hämärsi metsässä ja minä odotan ja se kettu hyvin hiljaa kulki koiran - ja koira uuvuksissa no eihän mitään ja veljeni oli tuolla edempänä - oli sitten - vähissä ja sitten se - tuli kettu eteen ja ja minä sitä ammuin pimeässä koira oli edempänä no minä arvelin se kellahti silloin selälleen kun minä ammuin no älä mitään minä menen kuollutta ottamaan minä otin minä rupean ottamaan silloin jaloillaan ja lähtemään matkaan matkaansa pimeässä kun ammuin no älä mitään sitten tuota minä arvelin no mitäs tässä ja pyssy putosi lumeen siinä oli latinki toinenkin ja putosi lumeen ja pyssyn suu yhden pyssyn halkaisin kun suuhun menee vain lunta niin se ei saa ilmaa niin se halkesi niin ja enhän minä saattanut ampua minä hännästä otin kiinni sen ketun ja - täydestä meni ja kolme sormea tuosta puri suuhunsa mutta en heittänyt minä sanon jotta tuota olen minä nähnyt jos jotakin vaan tuota en heitä irti ja pidin siitä hännästä ja kolme sormea sai kunne koira koirakaan niin uuvuksissa oli ei kuin astumalla pani ja haukkui sitä jälkiä myöten niin sitten koira oli edempänä siellä ja kettu oli uuvuksissa kanssa ja kolme sormea puri näet tuosta ja veri vuoti niin kamalasti mutta en heittänyt koira siihen tuli sitten ja koira kun sai niin se kun rupesi sitä mahasta ja tappeli sen silloinhan se heitti minut irti mutta piti sinne asti pitää kunne koira joutui niin kurkussa sen ketun ja se oli viimeinen kettu minä sanoin nyt se nyt se jää minulta tämä ketun ammunta niin ja pimeä oli niin enhän minä nähnyt vaikka tarkka ampuja niin se näet siihen ei ja minä nyljin niin ei yhtä haulia ollut niin mutta se kun oli uuvuksissa niin se viekkaudessa herkesi pitkälleen siihen niin ja minä menen luo ja sitten rupean sitä ottamaan siitä ylös ja taas silloin könnällään ja - menemään minä hännästä silpaisin kiinni no tietysti silloinhan se oli minulla kädessä niin se oli viimeinen lysti minulla kettua ampuessa niin minä sanoin jo tuo nyt lie viimeinen nyt kun puri kädenkin ja se oli kotvan sitten kipeänä kääreissä vaan enhän minä lääkäriin mennyt sitten niin ja se meni - ja minä olin sitten vielähän minä haastan tuonkin sitä toimea minä olin ankara ---- hampaanottaja niin sitä en ole vielä haastanut ankara niin ja sota-aikanakaan ei ollut täällä lääkäriä niin minä en päässyt en siirtolaisia ja kaikkia oli tässä täällä niin niin ne oli - hammasvikaisia niin ei niiltä pidä ottaa niin ja - no tietysti se on niin kuin teillekin sanoin jotta vaikka saa olla ihminen kuinka hyvä niin se on hermostuttavaa hampaan otto kun ei - ole tainnuttaa - eikä millään sillään otin ja isä oli ennen kanssa -- hampaan ottaja niin minä siitä opin sitten ja minä otin ja nyt kun sanovat verenmyrkytys tulee kaikki jos otetaan isällä oli semmoiset maasepän tekemät pihdit oli ja ja tuota tuolla oli nurkassa penkillä - ruostenaula - naula tuo laatikko niin siihen aina viskasi ne pihdit ja ja markkinat oli pihassa sitten hevosia kun ja ihmisiä kun tuli aina päivällä ja otti vain ja ei niitä kuollut verenmyrkytykseen ketään ei isä sanoi kun veri lähtee vain tuosta minullekin sanoi niin ei tule - verenmyrkytys jos vain veri lähtee vaan jos ei veri lähde niin sitten se on toinen kerralla oli eräillä oli paiseita tuolla hampaan juuressa niin ne tuota ne tuota minä puhkaisin veitsellä ne niin niin ne minä olin siksi urhokas - semmoinen pikkuinen veitsi oli niin minä sillä isällä oli kanssa se ja minä otin ja ja minä en näet aina tietysti luonnossani hermostuin kun oikein kun niin paljon kävi sota-aikanakaan kun ei ollut lääkäriä täällä ensinkään - otattajia minä aina yritin kylälle menemään ne kun tunsivat käänny pois lähde hampaan ottoon niin minä sanoin ei ei kyllä tämä minulta pitää loppua jotta tässä menee minulta järki nyt kun jo jo oli niin - oli sitten jo lopulla jo vanhakin ja sitten onhan minulla nuo pihdit vielä nytkin nuo pojat meidän pojanpojat kun pyytävät niitä minä sanon ei anna ennen kuin ukko on suorana - telikkana sitten saatte niin ei anna ne pyytävät jotta he ottaisi sitten hampaita niin niin nyt en ole ottanut moneen vuoteen niitä tuli niin mahdoton kävi ihmisiä eikä ne mennyt tuonne lääkäriin kun niin mahdottoman ja nythän ne on yhä kallistaneet ottoa kun minä en ottanut mitään sitten ne olisi tuota sakottanut minuakin jos minä olisin ottanut rahaa ne heitti rahaa väkisin tuonne pöydälle ja minä sitten sain vaan jos niiltä olisi määrännyt ja ottanut niin - siihenkin aikaan niin ne sakottivat niin ne oli - lääkärit kannemielisiä niin niin ja - sitä oli sitä hampaan ottoa ja ei tullut pilaa minulle ei kerralla minä otin niin taitavasti vaan minä sitten tutkin aina minä en ruvennut ottamaankaan minä katselin hampaan minkä laatuinen se oli niin minä katselin sen ja sitten rupesin ottamaan niin ja - toiset sanovat ota kerralla murtista minä sanon ei sitä niin oteta se katsellaan ensin kyllä se lähtee muuten minä katselin sitten minkä muotoinen se on ja minä otin sitten niitä kun oli - hampaita niitä oli haaroja yhteen ja toiseen päin niin se pitää katsoa ne jotta minne päin se lähtee niin ja sittenhän minä tuota rupesin ja panin pihdit ja ottamaan niin se kun ei tuntunut lähtevän ensinkään minä en ensinkään sitten - tehnyt tiukkaa minä sanon vartu niin niin minä en ottanut ja katselin uudestaan no sitten minä väänsin toisaanne päin no se lähti silloin ja verenvuotoa ei tullut sitten ensinkään se verta vuoti ja sanovat jotta tulee ja näin lääkärinkin ottamia tuolta Joensuusta kun otatti niin yksi tyttö tuli ja sanoi verta vuotaa niin kamalasti niin minä sanoin saisinhan minä sinulta seisahtumaan vaan enhän minä lääkärin jälkiä rupea - mene vain lääkäriin ja vuoti niin kamalasti verta aina niistä ne meni lääkäriin sitten ja seisahtui ja minä kun tutkin sitten niin oli sitten evakkokin yksi mies tuota ja sillä oli pöheissä pöheissä ollessa en ottanut ensinkään ja se oli evakko yksi Ronelius on poika oli niin minä - siltä otin muita hampaita niin minä sanoin tätä minä en ota katselin sen hampaan no se oli niin pitkin leukoja - kasvanut minä tutkin - senkin ja sitten minä en ottanut sanoi mikä siinä on sanoi ota vain pois minä sanoin en sitten meni tuonne Joensuuhun Kartansalo oli se hammaslääkäri niin se eihän se eihän se ollut katsonutkaan se se tuota - se oli sanonut sanoi aukaise kurkkusi ja väänteli leukaluuta - lohkesi kotvasen siltä ja sitten tuohon meni sitten tuohon Puhakkaan töihin siltä pöhöttyi koko naama tämmöiseksi sitten niin minä sanoin no - tuota etkös sinä tiennyt jotta minä en ota tuommoista hammasta outo hammas oli sinulla ja ja niinhän se kävi tuota minä sanon nyt nyt tuota olisinhan minä sitä siihen laittaa konstia jotta se tuo pöhö sulaisi vaan parempi on kun on lääkäri täällä niin mene lääkäriin no lääkäri -- meni sinne ja sanonut mitä tästä on lohkaistu - leukaluuta niin väkipitkälti ja ja sitten antoi näet lääkkeet se ja sittenhän se suli se oli kuolla se mies kerralla niin ja - sitten saihan se sulamaan sen niin vaan minä en ottanut sen minä tutkin hampaan jotta minkälainen se on se on tuota niin se minä en ottanut sitten jos oli hyvin paha hammas tuota jotta minä heitin sen ottamatta niin se Kartansalo sillä oli - minäkin otatin sillä viinapullo oli tuossa tuossa pöydällä täysi siitä se on ryyppinyt tietysti ja humalassa oli kaksi hammasta minäkin vedätin ja ja se vuoti verta niin eihän se mitä kuin ikeniä lohkaisi näet niin minä sanon kyllä on tuhkarokko se oli hammaslääkäri ja sillä oli sairaalassa myötäänsä mies mutta lohkoi vain humalassa katkoi hampaita niin niin minä sanoin kyllä minä en mene tuommoisen luo ja kaksi hammasta minä otatin kun ei ollut muita ottajia niin niin minä otin niitä hampaita kuinka paljon niitä olisi iso läjä niitä hampaita tuota vaan ei pilaa tullut niin ja sitten niin minä vain otin noilla pihdeillä minulla oli kahdet - kahdetkin pihdit toiset oli takahampaan ja - toiset oli etuhampaisiin ne takahampaan pihdit katkesi muuten oli oikein tiukka hammas niin katkesi näet niin vaan toiset jäi ne on kappaleina tuolla nekin toiset niin minä haastoin muillekin lääkäreille noita naislääkäreitäkin oli tuossa Liperissä ja muita semmoisia huonoja niin piti apulainen olla toisena minä sanoin minut jos ottaisi apulaiseksi niin kyllä - saisi soututuolissa itse katsoa miten luiskaisi hampaat minä otin ne rutosti mitkä katsoin jotta ne hyvästi lähtee siinä ei kiduta ja sitten ne kun kehuivat sanoivat enemmän koskee lääkärin ottaessa kuin sinun niin niin ne kehui vain jotta tuota enempi - kun se näet nekin lääkärit niin ne - eikä panneet niitä myrkkyjä eikä mitään niin ienlihaa katkaisivat no väkisinhän siitä siitä koskee kovasti ienlihan mukana ienlihan kanssa ottivat ja lohkaisivat siitä no sitten se verenvuoto tuli siitä kanssa ja verta vuoti niin oikein niin vaan minä minulla kun oli ne terävät ne pihdit niin minä hammasta - myöten paiskasin se ei tiennytkään otattaja minä paiskasin ne sinne alemmaksi se silloin katkaisi täältä hampaan ympäriltä sen ienlihan siihen jäi paljas hammas minä sen väänsin ja siitä ei tullut verenvuotoa eikä mitään minä haastelin lääkäreille jotta minä sitä olin ottaja ennen niin no eihän ne mitä tuota vaan se kun oli aika mennyt vaan eihän ne vetänyt syytteeseenkään minua ei tuolla oli minun tuttava se maisteri Simo Pakarisessa oli saksalainen tyttölääkäri niin se sitten se Pakarinen maisteri pani - niin se oli ihan ummikko niin se selitti sitten minkälainen mies on ne syömäänkin panivat aina rinnakkain - se haastoi sitten ja minä haastoin kanssa mutta se piti tulkin kautta sitten näin ikään haastaa se maisteri maisteri sitten sille saksan kielellä selitti niin se vain nauroi sanoi jotta onhan tuo ollut - taitava ottaja jotta kun ei ole vahinkoa tullut niin sitten Simo se se Pakarinen selitti minulle sen saksan jaaha nauroi vain minä sanon kyllä minulla lähti hampaat arvelematta ja isäni oli näet niin se oli näet se oli niin kuin markkinat ja suonet löi kanssa suonen löi - suonenlyöjiä kävi kanssa ja suonet ja ei ei kuollut ketään eikä sairastunut se paransi kaikki isä se oli semmoinen virkamies se ja minut neuvoi niitä niitä hampaita ottamaan niin
kuinka te saitte sen verenvuodon
verenvuodon
seisahtumaan
no kyllä se kyllä minä sain sen jos olisi vuotanut minä panin tähän selälleen ja sitten jos rupesi verta vuotamaan ja sitten selällään pidin siinä ja sitä verenvuotajaa siltä herkesi näet verta - vuotamasta selälleen panin tänä - niin se herkesi tuota verta - verta vuotamasta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 olihan se minun setäukkoni niin sehän joka yhdeksänkymmenen vanha niin se sillä oli muutkin konstit se sai verenvuoto - tuota vuotamisen niin se sai vaan minulla ei ollut niitä minä en ottanut niitä niitä konstia en ottanut ensinkään niin se sai veren ja tuli sitten semmoisia -- no sitten tuon - sota-ajan jälkeen sitten Liperissä oli lääkäri ja se otti otti tuota minulla oli tässä käsi kipeänä minä en saattanut - ajos oli täällä minä en saattanut ottaa niin se sitten se naapurin isäntä vei emäntänsä tuonne Liperiin lääkäriin ja se oli ottanut sen hampaan ja siltä kun oli pöhöttynyt tämä siinä on tämä tämä naama kaikki ja sitten verta suu suu oli täynnä siltä naisella toivat keskellä yötä minun luokse sen ja sanoivat se vuotaa niin verta ja ja semmoista leppää oli sitä suu täynnä jotta ei auennut pantu suu minä sitten sanon toisella kädelläni kun oli tuota tämä toinen kipeänä minä sanoin aukaisehan nyt kurkkusi toisella kädellä jotta minä katson no se oli verta ihan täynnä niin minä sanoin pidähän auki niin minä sitten sormella vedin ne lepät kaikki ja sitten panin sen eukon selälleen tuohon tuohon panin selälleen ja siitä sitten herkesi se vesi veri vuotamasta jären herkesi sitten kun minä selällään pidin ja se meni kotiinsa minä sanon mene vain kotiisi nyt se ei vuoda - ja se meni kotiinsa sitten ja ja tuota eihän se mitä vuotanut niin se pääsi siitä ja aamu huomenna sitten kävi meidän luona sanoi ei ei se vuoda vuotanut yhtään vaikka työnsi suun täyteen jotta ei ei auennut suu oiva tavalla niin paljon oli verta niin minä sanon kyllähän tämä on minulla tämä toinen käsi kipeänä parashan se olisi kun menisit Liperiin ja sen - lääkärin luo jotta tuota jotta se se tietysti seisottaisi sinut niin sanoi eipä tekisi nyt keskiyöllä katsohan sinä se mies sanoi no minä sanoin no minä toisella kädelläni katselen ja sitten täältä vedin ne - kun - oli hyytynyt ne veret kaikki ja puhdistin sen suun veden kanssa ja sitten laadin taa selälleen ja minä sanon ötkötähän siinä jonkun aikaa tässä ja sitten katsoin no eihän se mitä se herkesi meni pihaansa ja - huomenna sanoi ei vuoda yhtään ei vuoda vaan se minä katsoin sen hampaan sitten kun sain puhdistaneeksi niin täältä oli näet ienlihaa katkaisut sen hampaan ympäriltä niin vuotihan se veri ja koskeehan se ei ollut pannut myrkkyjä eikä mitään siihen sillään oli vetänyt vetänyt tuota niin niin tuota se vuoti verta kovasti ja ei saanut sylkeneeksi siitä meni suu täyteen niin sen minä sitten paransin jotta ei tuota ja kävihän niitä muita no sitten oli noita evakkoja oli niin tuota niitä oli semmoisia tuota kuormillisia ne minä tuolla pihalla olin sitten hampaan ottaja niin sanoivat - hammasta pakottaa että ottakaa niin minä katsoin minä sanoin se yhdessä paranee sekin minä en ota niin ja ne ei uskonut vähällä ne kiusasi minä sanoin minä kerran sanon minkä niin se ei siitäkään muutu minä sanon se yhdessä paranee ne sanoi - oli sanoneet mistä tiesi kun ei ollut kuin alkua vasta jotta mistä - minä vain katson niiden akkojen silmiin niin minä sanon siinä yhdessä paranee enkä ottanut ne lääkäritkin muuan tuli lääkäristä mies niin tai nainen minä olin sitten tuolla kotipaikan pellolla olin leikkaamassa ruista no se oli tuolta Tutjunniemen nenästä ja sanoi lääkäri ei ottanut tai tuota -- ota hammas minulle no minä katsoin niin minä sanoin no kehtaisinko minä pihalle lähteä niin tuota - niin saattaisihan tuon viskata pois se oli noita takahampaita ja se oli semmoinen tyttöihminen ei ollut miestä eikä mitään no sitten huomenna tulee sanoo ota toinen sanoi hyvästi parani minä sanoin en ja sitten sanoi kävinhän minä lääkärissä vaan ei ottanut lääkäri no minä sanoin no minäpä katson sinut ympäri sitten no se oli raskas eihän se mitä ottanut oli sanonut hänellä en ole peliä mitään no minä minä väänsin sen pois eikä siitä tullut mitään ja - huomenna tuli jo toisia - minä sanoin en minä ota nyt sinulta ensinkään niin jotta lääkäri kun ottaa vaan minä en minä en ota niin ja eihän se mitä se oli kuormillisena niin eihän se mitä minä ottanut niin ja sitten sanoi jotta hän lääkärissä kävi vaan minä sanon minkä tähden sinä et minulle sanonut sitä tuolla olin leikkaamassa niin sanoi sanoi sinä et olisi ottanut sitten kun minä jo lääkärissä kävin minä sanoin no paremmin sinä olisit minut syytteeseen sitten saanut ja kuollut kun tuota et sanonut semmoista ja se meni sitten sinänsä enkä minä sitten ottanut enää niitä hampaita minä sanon kerran sinä et sano suoraan niin en minä ota sinulta milloinkaan niin niitä oli semmoisia joita niin mutta minä kun näin vain raskaana olevan niin minä en ottanut minä sanoin en se yhdessä paranee en minä ota en niin sillä ei ollut kuin alkua eräillä niin sanoivat mistäs tietää minä sanoin minulle vaino - sitten sanoivat vaino käy semmoinen niin jotta minä en raskaana ollessa ota jotta turhaan tapaudutte niitä tuli näet keskellä yötäkin aina oi voi piti nousta aina sillähän minä sanoin jotta tämä menee minulta hermot jo hiiteen kun yönsä päivänsä pitää vetää ja - se on semmoista ja sitten heitin nyt jären yli - pois jo eihän eihän mitä kun näkö menee mm niin -
ai se teidän setä sai verenvuodon oikein
miten
se teidän setä sai verenvuodon seisahtumaan
kyllä kyllä minä sain minä puhdistin vain ja -
ja setä sai ja teidän setä sai kanssa
miten
se setä sai kanssa
se setä oli yhä etevämpi niin
mikähän konsti sillä oli
no mikä lie ollut en minä tullut häntä - ja isäni oli sitten jos ajokset tuli kehen ja sanottiin jotta se on se on tuota semmoinen paiseet oli tässä niin se tuota isä sitten paahtoi tuota loihti suoraan noita siikasen rasvaa semmoista siasta kun otetaan se rasva ja sitten pidetään jossakin vanhennetaan niin se sillä sitten paransi niitä kenellä oli niitä ja saihan se paranemaan niillä niin vaan minä luulen ei se se loitsu tointanut mitään tuota minä katsoin jotta se se oli se rasva semmoista kun se luotiin päässeen päälle ja muun niin se tietysti se parani sinänsä niin minä minä en ole iälläni uskonut oikein siihen siihen niiden vanhojen niihin loitsupeleihin eikä - enkä mihinkään niin
muistatteko millainen loitsu siinä oli
en en minä niitä muista enää eikä ne tuota ne minut ajoi aina pois ne meni johonkin ulkosuojaan talliin tai mihin niin minä kun näet pienenä poikana töytäsin aina jäljestä niin isäni ajoi pois eikä ruvennut niin ei ei ne sanonut ei ne sanonut niin sitten ei saanut tietäjää ei vaan minä en niitä pitänyt en ole pitänyt niin niitä tätä on ollut näitä muita kyllä sitten on kyllä sitten on ollut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
mutta niillä oli ennen semmoisia loitsuja kai
oli oli oli oli
menkäähän tuonne niin kahvia kaadetaan
- en en juo kahvia
-- miten
en juo kahvia minä vain jännittää tämä papan haastattelu
no tuota kahvin juontiin tulkaa
älkää antako minulle
juokaa kahvia
kiitos en kiitos en
minkä tähden
en en veikkonen
minä olen tälle vieraalle paljon ihmeitä haastanut niin niin ne luulee jotta ne valehtelee vaan ei niissä valetta ole
te ette valehtele minä minkä tunnen nyt olen ollut tuossa niin kuudes kuusi vuotta niin ei ole vale sanaa tullut
en ole valehdellut en en ole en
jäikö se tuo auki
en ole - en vaikka moni luulee sanoi jotta minä valehtelen kun niitä on niitä seikkoja niitä on yhtä ja toista haastaa niin
naapureita näin hyviä niin vähän löytyy kuin te vanha väki olette niin vähän näin hyviä naapureita löytyy kuin olette olleet
no tietysti niin ei se on kyllä niillä oli
oliko semmoisia jotka pani jäseniä paikalleen
jäseniäkö
niin jos meni paikaltaan
niin no jos oli niukahtuneita niin niitä vetihän ne paikoilleen niin jos oli niin kuin niukahtanut jokin esine niin niin niitä vetihän ne paikoilleen vetivät - minä haastoin nyt nuo hampaan otot tälle niin niitä oli pitkä liuta ei kun isä oli hampaan ottaja ennen niin niin minä siitä kävin opin hampaan ja ja ei kuollut isältäkään - ruostenaulalauta oli tuossa nurkassa penkillä ja maasepän - tekemät ne pihdit siihen viskasi aina kun otti - niin se on vain semmoista laulua tuota jotta jotta jos jos tuota otetaan ja sitten tulee myrkytykset verta jos lähtee pikkuisen niin niin sitten ei tule myrkytystä ei ja sitten taitava ottaja että ei tuota ienlihaa katkaise niin tuon Toivo Tolvasen emännän toivat yhden kerran Liperissä - otattanut hampaan ja sitten verta suun sisus täynnä ja toi keskellä yötä kahdentoista aikaan minulle jotta katso nyt jotta mikä mikä tällä kun ei suutaan saa auki no minä siltä väännätin sen suun auki ja suuta leppää täynnä ja sitten puhdistin sen ja sanoi ei tointaisi ei hän lähtisi Liperiinkään sinne lääkäriin yöllä se mies tuumasi sanoi katselehan minulla oli käsi sitten ajeessa tämä toinen toinen - niin minä sanon no minä nyt katselen sitten minä en minullehan se olisi tuonut ottaakin vaan minä en kyennyt silloin kädelläni ottamaan ja minä sitten keskellä yötä katselin ja puhdistin sen suun veden kanssa sitten kun sain sen lepän sormella vedin ja se se oli emäntä niin huonoksi jo mennyt ihan jo oli valkea kun tuota oli vuotanut niin kovasti verta ja lääkäri ottanut sen hampaan niin minä sitten puhdistin sen - minä sanoin enhän minä kun en toisella kädelläni minä toisella puhdistin ja panin sitten tuohon selälleen makaamaan siinä ja puhdistin veden kanssa niin no se seisahtuihan se sitten vuotamasta ja meni huomenna tuli sitten ja sanoi ei vuoda yhtään sanoi se tukkesi kerralla niin ja vuoti näet jotta ei paljon suutaan saanut auki niin ja se on se Toivo Tolvasen emäntä on nytkin - tuossa elossa elossa vielä niin niin - semmoisiahan niitä oli ja lääkärin ottama oli ja niitä sitten tuli tuli tuota tuolta Joensuusta lääkäristä niin ne vuoti verta niin minä sanoin en minä rupea lääkärin jäljestä jotta saisinhan minä seisahtumaan vaan mene vain lääkäriin jos se kerran olet siellä revittänytkin niin tuo Kallelan Mikon tyttö yhden kerran tuolla Joensuussa kävi oli otattamassa ja siltä vuoti niin verta niin minä ajoin Liperiin lääkärin luo sen minä sanon mene vain - en minä rupea puhdistamaan ja oli lääkäri saahan sen sitten seisahtumaan vaan se mikäs siinä on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
saiko ne ennen tuon raanin mitenkään paranemaan
no raanin sitähän minä en muistanut no siihenhän ne loihti sen sian ihran niin kuin sisään se on raani raani vaan minä en muistanut sen nimeä nyt sitähän minä taannoin ajattelin raani ja siihen isäkin loihti sen suoraan sanotaan sian ihraa tuota vanhaa mitä vanhinta sian ihraa niin isälläkin oli kasattu sian sian maharasvoja niin ne oli oikein keltaisia ja se ne se se pani sen raanin päälle ja ja se seisahtui sitten vaan minä sinne jotta ne ne -- loitsemiset tointanut mitään se kun oli niin vanha sian ihra se kun peitin sen siihen niin niin se tuota parani sillä minä en uskonut muuta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 kyllä me - hukistakin haastettiin - haastoin minä - pitkät kamppailut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 sitä sai raanihan se oli ne tulivat se oli käsi kääreessä ihan tuolta toisista kylistä niin ja ne parani sitten ei niille tarvinnut muita lääkäreitä no tuonne Joensuuhun jos meni hampaankin otattamaan sitten oli Hällström oli vanha lääkäri ukko niin sanoi eikö siellä ole ottajaa kun tiesi jotta maakylistä kun lähti tänne sitten minun veljeni appiukon kanssa mentiin yksi kerta se ukko oli hyvin arka sitä pelotti niin sitä ukkoa sen vanhan ukon luo sitä veljen appiukkoa niin se otti minut minä olin helppo silloin niin se kun kantoi se ukko sitten niitä hammasvehkeitä pöydän täyteen minua vain nauratti se ja sitten se se kun öllyytti eihän ne panneet voiteita eikä mitään niin se kun öllyytti sitä sitä minun veljen appiukkoa sitä vanhaa ukkoa niin minä arvelin jos antaisi nuo pelit minulle niin kyllä se luiskasi ukolta minulla ei ollut silloin pelejä mitään hampaat ja ja poishan se pelasi sitten siltä hampaan se kaksinkerroin käveli näittekö te sen ukon sehän että se jo taisi kuolla ennen niin se jos meni sinne niin sanoi eikö siellä ollut lääkäriä tuota semmoista joka olisi hampaan ottanut niin niinhän se tuumasi
kuinka noita paiseita parannettiin
miten
millä tavalla paiseita parannettiin
ka niillä niillä sitten niillä sian ihralla ja nehän ne oli paiseita ja niillä niillähän ne parani ja minkä milläkin sitten ei niitä lääkärin voiteita käytetty eikä apteekin ei mitään ei -
saatiinko tuo ihottuma paranemaan
kyllä kyllä se sai - se se sanoi mistä sinä olet saanut tämän ihottuman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 ne kysyivät oletko sinä rannalla missä uinut tai missä rypenyt no sitten piti haastaa se vei rannalle sitten ja siellä puhtaalla vedellä pesi sitten missä oli saanut - jossakin ruostelähteen että oli siellä rannalla ja minkä mitäkin niin sieltä saanut semmoisen ihottuman no ei kun sitten ne paransivat sitten puhdisti ja oikein ja saihan se paranemaan niin kyllä se sai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 isä paranemaan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 niitähän oli ihottumia niitä oli hyvin paljon no nyt on se minussakin ennen oli aina jaloissa ja minkä mitäkin niin minä panin tuonne tavan lääkäriin menin ja ne antoi sitten lääkkeet - sitten niin - saihan ne paranemaan minä käytin niitä vaan nyt ei ole ollut niitä ei ole ollut
saatiinko känsiä häviämään
miten
saatiinko känsät häviämään
-- saihan ne känsiäkin ja sitten tuota jos oli semmoinen pitempi känsä niin se pani semmoisen - hiuksen ja niin se